Alþingi minntist aldarafmælis fullveldis Íslands á Þingvöllum í dag nokkrir þingmenn létu í ljós andúð sína á því að forseti danska þingsins ávarpaði fundinn vegna skoðana hennar á innflytjendum yfirvinnubann ljósmæðra hefur þegar haft veruleg áhrif að mati yfirlæknis á kvennadeild ríkissáttasemjari

hefur boðað til samningafundar á morgun í ljósi alvarlegrar stöðu á Landspítala knattspyrnudrengirnir tólf sem nýlega var bjargað úr helli í Taílandi léku við hvern sinn fingur á blaðamannafundi sem haldinn var í dag skömmu eftir að þeir voru útskrifaðir af sjúkrahúsi mikil og djúp för eru eftir utanvegaakstur franskra ferðamanna í Kerlingarfjöllum um helgina hópurinn hefur sent frá sér

afsökunarbeiðni og segist hafa orðið fyrir miklu aðkasti frá reiðum landsmönnum á lunga á Seyðisfirði kafa nú hátt í hundrað og fjörutíu ungir listamenn ofan í kyngervi og aðstæður þeirra sem

karlar né konur alþjóðlegur leikhópur gott kvöld Alþingi samþykkti verkefni í þágu barna og ungmenna á Þingvöllum í dag og að láta smíða nýtt hafrannsóknaskip forseti danska þingsins flytti ávarp á þingfundinum vegna pólitískra skoðana hennar hundrað ár eru í dag frá því að undirritaður var sambandslagasáttmáli Íslands og Danmerkur sem kvað á um fullveldi Íslands Alþingi kom saman á Þingvöllum í dag til að afgreiða tillögu allra flokksformanna um verkefni í þágu barna og ungmenna og um rannsóknir á sjálfbærni auðlinda hafsins og smíði nýs

fjölmennt á Þingvelli í tilefni dagsins hér er frekar fámennt og hluti hópsins er erlendir ferðamenn nokkrir mótmælendur voru meðal áhorfenda og voru þeir að mótmæla veru forseta danska þingsins en hún er stofnandi og fyrrverandi formaður Danska þjóðarflokksins og kunn fyrir andstöðu sína við innflytjendur og flóttamenn ég vildi nýta mitt tjáningarfrelsi til þess að gera athugasemd við þetta val hvað er það við Kjærsgaard sem þú getur ekki fellt þig við manneskjan er

rasisti en sumir aðrir voru í hátíðarskapi mjög hátíðleg stund og vel heppnað hér mótmælendur líka ég hef ekkert tekið eftir þeim þú ert ánægður með þetta já ég

nýtur augnabliksins bara auðvitað fullveldið hundrað ára þetta er bara glæsilegt það var fólk að mótmæla

hvað finnst

ég er orðin gömul og þar af leiðandi

gaman fyrir mig

þetta hafa heppnast ágætlega já þingflokkur Pírata ákvað að mæta ekki á fundinn í mótmælaskyni við nærveru og Helga Vala Helgadóttir þingmaður Samfylkingarinnar yfirgaf

ávarpaði þingheim að hennar mati var óviðeigandi að bjóða

mér fannst það mér finnst allt í lagi

og fullkomlega eðlilegt að fulltrúi danska þjóðþingsins mæti hérna sem gestur en þegar um er að ræða einstakling með svona þess eru dæmi að umferðaröngþveiti hafi skapast vegna viðburða á Þingvöllum en svo var ekki

og lögreglan ánægð með hvernig til tókst þetta gekk ljómandi vel fyrir sig það voru ekki

hún er lýðræðislega kjörinn forseti þings helstu vinaþjóðar Íslands þeir eru margir sem við vildum ekki taka þátt í

athugasemdum við stefnu Danska þjóðarflokksins

við höfum verið að ræða þetta

við vorum fram á síðustu

sem bjargað var úr helli í Taílandi nýlega

lýstu því sem kraftaverki þegar fyrstu kafararnir birtust níu dögum eftir að hópurinn lokaðist inni drengirnir og þjálfari ræddu við fréttamenn á blaðamannafundi í dag skömmu eftir að þeir voru útskrifaðir af sjúkrahúsi björgun drengjanna tólf og þjálfara þeirra úr hellinum hefur vakið heimsathygli undanfarna daga og vikur hópurinn hefur verið á

sjúkrahúsi í viku en í dag voru þeir útskrifaðir og mættu á blaðamannafund sem stjórnvöld í héraðinu í Taílandi

byrjuðu á því að leika sér að boltum í dágóða stund hópurinn fannst tíu dögum síðar björgunaraðgerðin tók þrjá daga og kostaði líf eins kafara sem tók þátt í henni yfirvinnubann ljósmæðra tók gildi á miðnætti starfandi yfirlæknir á kvennadeild segir það strax

hafa áhrif en búist er við að fjöldi fæðinga verði yfir meðallagi í júlí

yfirvinnubannið hefur þegar haft verulega mikil áhrif á starfsemi Landspítala ljósmæður vantar á hverja einustu vakt sem hefur mikil áhrif bæði á starfsfólk og skjólstæðinga það er alveg ljóst að þetta getur ekki gengið lengi eins og eins og ástandið er núna við erum að nýta hérna sama starfsfólkið á vakt eftir vakt og

þreytt forstjóri Landspítala segir nóttina hafa verið erfiða bæði á meðgöngu og sængurlegudeild og

um það bil helmingur ljósmæðra sem á að vera við eðlilegar aðstæður var að störfum undanfarið hefur verið tiltölulega lítið um fæðingar og hefur það hjálpað til í því ástandi sem þar en í gær var ekki svo það er nú þannig með fæðingar eða starfsemina hjá okkur

erfitt að tveim þremur dögum að þá var rólegt hjá okkur að það er það bara alls ekki lengur

að næsti fundur í deilunni yrði á mánudag en í ljósi stöðunnar boðaði ríkissáttasemjari til fundar á morgun Eva segir gríðarlega brýnt að samningar náist sem allra fyrst til þess að við getum áfram tryggt þá góðu útkomu sem

við höfum getað státað okkur af í mæðravernd og ungabarna og

sem er einn sá besti sem gerist í heiminum þá verðum við að hafa ljósmæður sem eru hæfar og duglegar og

frábærar eins og þær ljósmæður sem við erum með hérna hún segir að starfsfólk Landspítala verði vart við vaxandi áhyggjur og streitu hjá verðandi foreldrum ég vil bara ítreka það að við viljum að konur leiti til okkar þær eiga að hafa samband og ef þær hafa áhyggjur þá eiga þær að tala við okkur lögreglustjórinn í París hefur hvatt konur til að leggja fram kæru hafi þær orðið fyrir kynferðislegri

áreitni eða ofbeldi þegar Frakkar fögnuðu heimsmeistaratitlinum í knattspyrnu karla á sunnudag tugir kvenna hafa skýrt frá slíkri áreitni undanfarna daga gríðarmikill fólksfjöldi var saman kominn í París á sunnudag og stóðu fagnaðarlæti langt fram eftir nóttu frásagnir kvennanna greina flestar frá óvelkomnum kossum þukli og káfi ókunnugra manna í mannhafinu sögurnar birta konurnar undir myllumerkinu

háværra mótmæla gegn kynferðisofbeldi sem hófust í fyrra allt að þrjátíu sentimetra djúp för eru við rætur fjallsins Loðmundar í Kerlingarfjöllum eftir utanvegaakstur franskra ferðamanna um helgina framkvæmdastjóri ferðaþjónustu í Kerlingafjöllum segir það var á sunnudaginn síðasta hér í grennd við fjallið Loðmund þar sem komu tveir jeppar fullir af frönskum ferðamönnum þeir keyrðu hérna út í þetta og festu bílana og skildu eftir sig töluvert djúp för eða allt að þrjátíu sentimetra djúp lögreglan á Suðurlandi var kölluð á staðinn og tókst að losa bílana nokkrum klukkutímum síðar ferðamennirnir voru yfirheyrðir á mánudaginn og voru ökumennirnir sektaðir um tvö hundruð þúsund krónur hvor samkvæmt lögreglunni var ásetningur ferðamannanna skýr enda hafi þeir farið fram hjá

á veginum vandamálið er að ef þú horfir á stærra samhengið þá

er lokunarmerki við Gullfoss það stendur allur akstur bannaður það fara fimmtán þúsund ökutæki fram hjá því annað hvort í aðra eða hina áttina

veturinn og það sýnir kannski aðeins hvernig menn líta á

upp lokunarmerki eða einhver annar en menn bara keyra samt útlendingar sem sumir Íslendingar ferðamennirnir hafa hins vegar sent yfirlýsingu til íslenskra fjölmiðla þar sem þeir biðjast afsökunar á atvikinu þeir segjast hafa verið á leið í átt að

og ekki vitað að vegurinn væri lokaður skilti og lokanir hafi ekki verið sýnileg þegar þeir hafi

keyrt út á veginn þeir hafi sætt margvíslegum skömmum af hálfu landsmanna og óska þess að halda ferð sinni áfram um landið í friði og ró Magnús Ásgeirsson vinur hópsins segir framkoma

Íslendinga í garð Frakkanna koma sér á óvart þeim hafi verið gefinn fingurinn þeir ítrekað skammaðir og sagt að hypja sig heim til Frakklands þá hafi franskri ferðaskrifstofu borist skilaboð frá reiðum Íslendingum Páll segir að utanvegaakstur

sé allt of algengur

þetta er slæmt að því leytinu til að þarna er verið að keyra á flötu landi sem er dálítið leirkennt undir skaflinum þannig að það sporast mikið það sporast oft minna ef þú ert bara á mel eins og

vestan við fjöllin en þarna er þetta slæmt ja ég met það þannig að þessi för muni sjást lengi sprengja sem talin er frá

tímum seinni heimstyrjaldarinnar fannst á Blikastaðanesi í Mosfellsbæ í dag þar sem nú eru jarðvegsframkvæmdir lögreglu barst tilkynning um sprengjuna á hádegi og var svæðið rýmt og girt af

sem kölluð var til flutti hana í holu sem grafin var í grenndinni þar var hún sprengd með hjálp

Arnarlax eitraði nýverið í annað sinn fyrir laxalús framkvæmdastjóri segir að fyrirtækið taki málið alvarlega en að það hafi ekki áhrif á áform þess laxeldið Arnarlax eitraði nýlega fyrir laxalús í tveimur eldisstöðvum fyrirtæksins í Arnarfirði og Tálknafirði við óskum eftir því að fá að

það til dæmis að lúsin hefur lifað af veturinn laxalús hefur reynst erfið við að eiga í laxeldi víða erlendis en því verið haldið fram að hún nái sér ekki á strik hér á landi vegna þess hve sjórinn er kaldur þetta er þó í annað sinn sem að Arnarlax fær leyfi til að eitra fyrir laxalús hún lifir af

er kannski ekki eins öflug og ef hún væri í hlýrri

eldisstöð Arnarlax í Tálknafirði fiskurinn er í vetur brotnaði flothringur á kví og tugþúsundir fiska drápust við flutning í sumar flæktist nót í óvarðri skrúfu báts og þá slapp eldisfiskur út um óútskýrð göt Arnarlax hefur verið í umsóknarferli fyrir alþjóðlega umhverfisvottun

fái ekki vottun ein af meginástæðunum er

víkingur segir að leitast sé við að komast hjá því að eitra fyrir lúsina með öðrum aðferðum bransinn hafi ýmis konar aðferðir í þróun leysibyssur hrognkelsi og varnir á kvíunum og þetta eru allt hlutir er dúkur settur utan um og rúmmál hennar minnkað í fimmtán þúsund rúmmetra þá er þriggja komma sjötíu og fimm lítrum af efninu Alpha Max hellt í

deilt hefur verið um áhrif á annað lífríki í en dýralæknir Matvælastofnunar telur áhrif utan kvía hverfandi þetta hefur engin áhrif á á gæði fisksins

okkar áform eða plön ekkert lát er á skógareldum sem nú geisa víða í Svíþjóð

gróðureldar brenna á að minnsta kosti fjörutíu stöðum í landinu þúsundir hafa þurft að yfirgefa heimili sín yfir tvö þúsund og fimm hundruð hektarar kjarr og skóglendis eru og um tíu fermetrar bætast við á hverri mínútu eftir beiðni stjórnvalda í Svíþjóð um aðstoð hafa tvær ítalskar tekið þátt í slökkvistarfi undanfarna daga hitabylgja í Skandinavíu síðustu vikur hefur þurrkað upp gróðurlendi og aukið eldhættu til muna

eru væntanlegar á markað á næstunni tilraunir sem hófust með ostrurækt á Húsavík fyrir fimm árum hafa nú borið þennan árangur frá Húsavík verða á matseðlinum á nýjum veitingastað í Reykjavík árið tvö þúsund og þrettán fluttu tveir

smáostrur frá eldisstöð á Norður Spáni og hófu tilraunir með að rækta þær áfram í búrum í Skjálfandaflóa höfðu þá hvergi í heiminum verið ræktaðar svo norðarlega en

dafnaði vel í köldum sjónum þetta hefur þó ekki gengið áfallalaust öll uppskeran eyðilagðist í óveðri en eftir að hafa fengið til samstarfs héldu þeir áfram þetta er loksins farið að ganga núna læra mikið á hverju ári flytja þeir inn nýjan árgang sex millimetra

smáostrur og það tekur fjögur ár að rækta þær í stærð mun lengri tíma en víðast erlendis en þú færð betri afurð vaxa hægt það er hægt að borða þessa skel beint úr sjó á flestum öðrum stöðum þarf þetta að fara í hreinsunarstöðvar og vera þar í þrjá daga í

svo hún sé hæf til manneldis en það þarf ekki hér við Íslandsstrendur og smakkast sannarlega vel eru flokkaðar í a b og c flokk og vanalega eru ostrurnar svona b c sem við erum að borða semsagt frá Frakklandi og svoleiðis

þannig að þær eru alveg rosalega hreinar og rosalega ferskar en það er mjög gaman og rosalega spennandi að vera í þessu samstarfi með þeim og sérstaklega núna þegar fyrsta uppskeran er að koma í sumar og og þetta smakkast svona vel og þegar frá Víkurskel fara nú að sjást á íslenskum veitingahúsum reiknar Kristján með að auka framleiðsluna ætlum að reyna að vera með þrjúhundruð

á ári þrjú til fimmhundruð þúsund tæplega hundrað og fjörutíu upprennandi listamenn og leiðbeinendur frá ýmsum löndum eru samankomnir á Seyðisfirði þar sem LungA listahátíð ungs fólks á Austurlandi fer fram bærinn iðar af lífi þessa dagana er varla hægt að fara um götur Seyðisfjarðar án þess að rekast á einhvers konar

í sólinni fyrir utan Herðubreið er ýmist verið að drekka í sig innblástur eða láta hendur standa fram úr ermum þemað í ár er kyn þar sem það er alltaf tekið fyrir árlega eitthvað þema sem er í brennidepli samfélagsins og kafað dýpra ofan í það í gegnum listsköpun og vekja meiri þekkingu á öllum þessum hugtökum sem eru sem eru til í dag í ár eru starfræktar níu mismunandi

meðal annars í stafrænni þar sem tæknibrellum er beitt þetta er mjög staður og það skemmtilega við er að þetta er svona opnun og það er

gagnkvæmt samband á milli

og upprennandi listamanna að læra

hvort öðru í fjallshlíð ofan við bæinn er hljóðskúlptúrinn þetta er þriðja verkið sem hópurinn sýnir á Íslandi og er einskonar

útópía í konungi er persóna móðurinnar fjarverandi en nú fær hún að birtast

á landinu í nótt og víða mun rigna sunnan og en um hádegi léttir til um sunnan og vestanvert landið

Alþingi minntist aldarafmælis fullveldis Íslands á Þingvöllum í dag nokkrir þingmenn létu í ljós andúð sína á því að forseti danska þingsins ávarpaði fundinn vegna skoðana hennar á innflytjendum yfirvinnubann ljósmæðra hefur þegar haft veruleg áhrif að mati yfirlæknis á kvennadeild ríkissáttasemjari hefur boðað til samningafundar á morgun í ljósi alvarlegrar stöðu á Landspítala knattspyrnudrengirnir tólf sem nýlega var bjargað úr helli í Taílandi léku við hvern sinn fingur á blaðamannafundi sem haldinn var í dag skömmu eftir að þeir voru útskrifaðir af sjúkrahúsi mikil og djúp för eru eftir utanvegaakstur utanvegaakstur franskra ferðamanna í Kerlingarfjöllum um helgina hópurinn hefur sent frá sér afsökunarbeiðni og segist hafa orðið fyrir miklu aðkasti frá reiðum landsmönnum næstu fréttir klukkan tíu í kvöld í útvarpi og sjónvarpi þessu er lokið hjá okkur veriði sæl